मेंडग, अंद्री जीप, देड्रा काई। असा करें कि तिंद्री जीप बानवार, असा करें। शिकार करें, शिकार करें खाईन। तिनुंग भूख लागे तिकाई, तिनुंग किरा मकोडा। न जादे खाई ता, तिनुंग खाईन, चेखुणा, माने भराईन, बत्रो।